Kodi xe pensar jadi io kodi ja koova'anindo ja koondo ñaayiivi ia tedi ja koova'anindo ja koo ju kajndo ja ko ja ko'ondo jako jako ndiute jako comida ja kajndo tedi mudo iondo tiuku ta taja taja tajkupa'ando kota abuelitondo taja naaxe'e koondo kodi ndiaá ja kuja kuva'a jo ko'ondo ñaayiivi i'ia.